في عندي لعبة بلعبا من كزا سنة كتير بحبّا بستمتع فيا لأنّو أوّل شي بتضّيعلي وقتي لمّا يكون عندي وقت ملل و فراغ، تاني شي بطلّع منّي طاقة لأنّو أوقات بي حاجة الإنسان يطلّع طاقة، فا كتير بحب إنّي العب. في <hesitation> لعبة بنزلوا عال تليفون game لعبة اسما pubg بحبّا كتير- كتير- كتير فا هيّ من الألعاب المُفضّلة <hesitation> الّي من سنين بلعبا وبعدني لا هلّأ منزّلتا مُستحيل يعني أوّل ما جيب تليفون جديد لازم هال لّعبة تكون موجودة في أوّل شي أبل الواتس أب أبل أيّا <hesitation> أبليكايشين لازم هيّ تكون موجودة في لي؟ لأنّو هيدي اللّعبة أنا بحبّا كل يوم بس يكون عندي وقت فراغ بلعبا، بستمتع فيا، بطلّع طاقة لمّا- لمّا بستع- بستخدما بأتّل العالم يمكن لإنّو هيدا شوي جزء من شخصيتي بحب الأكشن حتّى لمّا بدّي أحضر tv بحضر أكشن. فا هيدي اللّعبة بحسّا لأنوا بتشبهني بتشبه شخصيتي. فا ب- بستمتع أنا لمّا العبا كتير وخاصّتاً كمان لمّاً يكون في فريق من- ال- <hesitation> من الرّفقة معك أو من القرايبين كمان لمّا يكون عندي أرايبين أو رفقاتي حدا بيلعبوا منفوت سوا منكون عاملين فريق <hesitation> فريق محدّد دايماً منلعب نحن منتسلّى مع بعض حتّى لمّا نكون مجتمعين بالعيلة كمان- كمان في كزا حدا من العيلة فريق نحن معو فا منلعب ومنستمتع ومنتسلّى ومنضيّع وقت وكتير منكون مبسوطين وبتقرّبنا هيدي اللّعبة من بعض فا أنا هيدي اللّعبة بحبّا بحب دايماً مسلاً غيّر إسمي عليا، بحب دايماً نسّئ تيابي فيا، فا مشان هيك بالنّسبة إلي كتير بستمتع فيا لا هال لّعبة كتير وهيّ من الألعاب المُفضّلة عندي يلّي ما بزهق منّا إلا سنين موجودة عندي ورح ضل إن شا الله.